Igny zany a vo pitiky zany moa, izy mbola pitiky igny zany defa indesigny mandeha magnano magnano fanatanjahan-tena, olo ambadikinay ao zay magnano tennis indreo, gaga iaho, mbola pitiky avao izy amin'io defa igny mahavita magnano tennis io zany, manomboky izy pitiky igny ampianarinao, mazoto avao izy lefa lehibe.